ولله انا التيليفون تاعي نشوفو فالنهار حتى للخمسة وتلاتين مرة بلاك ولا كتر كامل التيليفون حاجة مهمة انا نشوف بيه الساعة وراني نشوف بيه أجواء الطقس وراني نشوف بيه أخبار ونشوف فيه وسائل التواصل الاجتماعي اليوتوب التياسفون يعني مهم فيه كل شي فيه كل شي انا عندي خمسة وتلاتين ساعة على الاقل- يعني خمسة وتلاتين مرة على الاقل نشوف انا التيليفون تاعي وفي اغلب الحالات نشوف كتر